Ti ñomi yó ta keti xakuayo nrukuti na kuchiti taxa xhikati ta na onao ña xa yianoti xakuayó ta keti nrukuti tó tiyotó ha. ha ilo nrukuti xakuayó, adu chón yo chón kuali kuali yó kichiti no nreti ña ko corra xhi chón yó tá neñati xanti ha du ti'yoto, nra ni akonñati ta jan ti ñati ta ne ñati xhikas, ne chikañati xanti nri nó nreti na xa ku kañati ta jan kixati xaniñati.